E sena watapai sehedeka akuse mihaswana ke edeka. yade yaude pei leaure sena ooo atapai we mi sehleka maipei liauleke ma'aswana heurika. kewe penaya ke masawana ke akuse ma hono ma wae duwe ma pina de akuse mahono mahwae due e' manawa de akuse ma selu lumei namaselu ke i lale'ei maselu ilala'ei nama hepiduwei tuka sai e lua te telu rehepe'e na tuka hepeye ma selu' ilelei se iyale iyale akuse u uhaswana nuwei' de'in lepay nare'in i ho na kuse ke a'u suna a kina duwe i nae de i amai. duwe i keleasie e a kinar duwesi ho'o o we ahatapae uweisi ho'o we se sena aswana duwe lepai mapina nade lalei eho uwei uru' Naha u hata pae uwe natuka hahatapae uwei aleo mina aleo mina a hatapae uwe yalemu namu duwe amamole'e duwem kelas sisie mukelasie na aku sem akina wesi ahatapae uwesi na mitue. mitue nami kina mi kina kina nasela hatapai sesena ataina a'otie yalemu matuade'e yalemu mapina de'e na tuka mi tina wae lumaleuni a metae metae namiusu usu nami hatapae yale lumale ini duwesi lumaleni mehatapae lumei natuka hepe me tue na mi i i kila'e se senami haswana de'e namikina lumei na tuka hepe na siulese i yale dawese mi haele kaile. na mehaele kaile ke yale gue ya'muapina ke sinena yale ahai le kakale, hale kale tuka hepe Me pai gelea'e pai gelea me haswanu pai gelea na me tai me ine apueme'i ime apuemi tuka sai lua telu kaum tuka mi mi haswana tuka hepe na mi ono nami yanai pui mi yanai pui ketukal ketukal ke hi ya nai pui na apelua adasa pelua adasa isa'a tu kaloma loma tuka i ne le akuse mi hono tanga ile uwei lepai dawese i a'ala i ala eh kehepe'e tuka sai lua telu he pe hari hepe akuse mihono tana ile uwei wamihono tana uwele uwei na akuse sie pei tana ileke akuse amin ninihono yakale de yasuda e mihono mi hamea kase na pua de mihono hudi te mihono sai si sepulu e i akusena u unre mi ane